Manfaat pisau cukur tuh banyak sanak ai ikam baisi jenggot tu kan panjang kada mungkin ikam nih <laughs> membiari jenggot kam tuh panjang ikam ni lain keturunan habib sanak ai jadi amun kawa tu dicukur cukur nyaman <hesitation> nyaman tu orang melihat wih anum manusia nih padahal kan umurnya ya <hesitation> parak kepala tiga sudah sebujurnya kawan nih <hesitation> dicukur cukur jenggot kumis amunnya bebaju kemeja tapi jenggot kumis panjang kada rasuk sanak ai kada rasuk rapi kada mendukung rapi habib lain jua habib ya kalo cuman paling kada dicukur lah jenggot ni rigat sebujurnya kita diagama pun mencukur nang ngarannya bulu palir bulu jenggot nah itu tu kan disurah kan jadi mun kawa mencukur tu rutin jua orang melihat ikam tu bahagia jua munnya melihat ikam <hesitation> apalagi munnya pacar calon bini. Bacukur maurusi awaknya sorangan apalagi amun sudah handak amun sudah handak basanuk melihat nang bulu bawah tuh rapi <hesitation> ngitu manfaat becukur tuh tenyaman biniannya jua melihat rapi mencukur ni sebagian dari kerapian manusia kebersihan manusia mencukur menatak rambut itu tu sangat <hesitation> perlu banar pokoknya gasan menjaga penampilan biar ikam baisi pacar kena ada ja babinian lain nang handak lawan ikam tuh amun melihat ikam bungas rapi wangi bau bau kawa menarik bini kawa bini tiga kawa bini ampat manfaat becukur tuh kaitu sebujurnya amun urang kan melihat manfaat becukur ni baya <hesitation> gasan rapi rapian ja sebujurnya kada banyak manfaat becukur nih mahilangi bulu bulu mangganggu tuh kadang amunnya bulu bulu nih kada dicukur tuh menganggunya kena timbul bulu nih ada di- di higa higa awak higa kasur bulu apa nih sekalinya bulu palir. Kan kada nyaman handak makan beduduk bedangkang tagugur bulu palir <laughs> kada nyaman jua kalo itu pang manfaat becukur tuh.